ଦାଗ ଲାଗୀ ଥୀ ଵା କରପେଟ ପରିଶକାର କରେଵା ପାଏଂ ପ୍ରତମେଂ। ଏହୀ ଅଂଚଲୋ କୋ ଭଲୋ ଭାଵେ ଭୈକ୍ଯୂମ କରନତୁ ତାପରେ ଦାଗୋ। ଉପରେ ତୁରଣ୍ଟ ଏକ ସଫା କପଡା କେଂବା ସ୍ପଂଚ ଦ୍ଵାରା ଅସ୍ଥେ। ଅସ୍ଥେ ଚେପନତୁ ଏହାଁ ପର ଏକ ସାମାନ୍ଯୋ କ୍ଲିନିଂଗ ସଲୂଶନ। ଲଗାଈ ଆଉଥାରେ ଭଲୋ ଭାଵେ <hesitation> ଚେପୀ। ଦାଗୋ କୋ ହୁଟାନତୁ ସେସରେ ଛାତୀ କପଡାରେ ଚେପୀ ପ୍ରଚୂର ଜୋଲୋଡ। ସୋଚୀ ନିଯାନତୁ ଏବଂଗ ପ୍ରକୃତିକ ଭାଵରେ ସୁଖୀ ବାପାଈ ନୁଖନତୁ।